Mebjpj dj mebjyj odwimfo a m'agye dzin kyjn dj mebjyj abcdzemnyansapjnyi a m'agye dzin. Siantsir nye dj, abcdzemnyansapj yj biribi a sj cnye nyimpa bi benya nkitahodzi a nna gyedj nyimpa noara wc cpj dj obosua ho adze mbom edwindze dze, cno mpjn pii no sj nyimpa fa a, cnye no nya nkitahodzi bi osiandj muhun dj cno cyj Nyame akyjdze a cdze ma.